گھنٹی دھونی پیدا کرنے والا اک اُپکرن ہے۔ جو مُکھ طور تے دھاتُو جا آکار دا بنیا ہوندا ہے۔ اس دی دھونی اس دے آکار، سمگری اتے کمپن دے کارن ہوندی ہے۔ گھنٹی دی بناوٹ وچ گھنٹی عام طور تے گول اتے کھوکھلی ہوندی ہے۔ جس دا آکار ترل مُجّھ جیا ہوندا ہے۔ <hesitation> اندرلے حصے وچ اک چھوٹا دھاتُو ٹکڑا جس نوں کلاپر کہندے ہن لٹکدا ہے۔ اوہ کلاپر گھنٹی دی کانڈ دے نال ٹکراوندا ہے۔ گھنٹی دھونی کیمیں پیدا کردی ہے۔ ٹکراوے جدوں گھنٹی نوں ہلایا جاندا ہے یا ٹھُکا دِتا جاندا ہے۔ کلاپر گھنٹی دی اندرلی کانڈ دے نال ٹکراوندا ہے۔ کمپن ٹکڑے دے کارن گھنٹی دی تانتو سطح وچ کمپن پیدا ہوندا ہے۔ ایہ کمپن گھنٹی دے تانتو ڈھانچے وچ تیزی نال پھیل جاندا ہے، دھونی دی اُتپَتی۔ کمپن دے کارن ہوا دے ذرات وچ کمپت ہو جاندے ہن۔ ایہ کمپت ہوا تے۔